<laughs> Yarki ndiyam kam, <hesitation> nde mi heɓi sal fuu, walla nde mi nani ɗomka fuu, miɗo yara ndiyam tan. Walaa wakkati naa ɗum wakkati ɗum waɗii walla naa ɗum wakkati ɗum waɗii nden mi heɓa mi yara ndiyam. Ammaa ni mi anndi nde weeti fuu e mi yara ko liitaaji ɗiɗi walla ko saalii non. Nden kadi - aan kam ni, ndiyam ɗuuɗɗam njaray-mi.